Ny alika tena karazam-biby mifandray be. Be dia be ny zavatra ampiasain-dry zareo hifandraisana amin’izy samy izy na amin’ny olombelona, isan’izany ny rambony. Ilay rambony iny izao ohatra raha hoe <hesitation> > mibitabitaka an, dia manaraka an’izay. Ohatra ny hoe faly izy, raha <hesitation> > ny masony izao raha raha mitsam- mifampijery koa ry zareo dia mety midika zavatra be dia be. Mety hoe tia hi- tia hi-dominer an’ilay alika anankiray izy na masiaka amin’ilay alika anankiray. Ny sofiny koa an entin-dry zareo ampiasaina hifan- hifandraisana, dia <hesitation> > ny feony. Ilay izy ilay mivovoa iny arakaraka ilay fivovozany, mampita hafatra ry zareo amin’iny. Na izy samy izy ihany na na amin’izy sy ny manodidina anazy.